هو، ډېر داسې خواړه شته چې زما یې پخول نه دي زده او غواړم زده یې کړم. مثلا «روژ» چې د پسه له غوښې پخېږي او معمولا د مشرقي د سیمې خواړه دي او یا «آی خانم» چې د افغانستان په شمالي سیمو کې پخېږي او يا هم غولوتروش چې د هرات ولایت د خلکو خواړه دي.